सॅटॅलाइट चे नियंत्रण पृथ्वी वरसून दवरतात। आणि त्या खातीर सॅटॅलाइट आपल्या ऑर्बिट। नात रवतात इतलेंच न्हू पण सॅटॅलाइट तांक। गुरुत्वाकर्षण <hesitation> शक्ती। खारीत सुधा त्यांत ऑर्बिट तान रवतात। आणि त्याचें सून भायर वाचना।